Ana ofo ekpep uwem nwan kini emi ofo enyemde ndido nwan, nwan nko ana ekpep uwen den owu siak ndo edi edem iba. Nwan ete yak ọdiọñọ ebe, ebe ete yak ọdiọñọ uwem anwan. Udiọñọ uwem nwan, ini emi mmfuo idude itoñodetoño, ana ofo ekpep uwem nwan, se nwan oro asuade inaha ete of anam mak ndo oro idibiara, mme mkpo mme mkpo do odu, ndiwọrọ anwa nka nketie ke anwa ndaha mkpọñ nwan k’ufọk inaha ete yak of anam, kied ed. Ukpep uwem edi oro. Nwan oro inyenyuñ ekpep mkpo ohe fin, mme mkpo emi ofo esinamde nko medi owu esinwoñde mkpo, nti iban idahaemi imiyakke fin yak ofo onwoñ mkpo siak den owu onwoñde mkpo ọkpọ sọn edi mkpo esuene one nwan, nwan imigakke yak ofo aku okonwoñ mkpo aka ekesuene idem siak k’utid k’utid enyin oro enyem ndinyoñ mbine nwan mfo k’ufọk do ntak mkpo oro esinam owu esikpep uwem mak nwan oro ọdiọñọ se ofo amade ndidia nko, nwan oro ọdiọñọ me enye edi nwan emi ekemede akama idem, ọnyuñ akama fin nte ebe, kpukpru oro edi naña enyemde ndikpep uwem kied emi ekpep otie emi mak mkpo emi ekeme inam idahaemi esid mfo iyatke, kpukpru oro esine ke ndikpep, ana ete ukpep uwem emi owu ekpepde otu nwan, nwan ọnyuñ ekpep otie ebe. Uwem mmefo inyinika ikekem, ini emi mmyfo inyuñ idude k’ufañ ọfiọñ ọ isua mmufo idude uwem emi idimehe owu emi, uwem enu emehe owu emi, mnufo iminyeneke mfina ke ndo mmufo, mmufo iyedo mmufo k’ifure ma ke emem